Ekinyonyi kyemanyiire hansi hanu bakeitta kasu kandi biikira kubbera omumaka, abantu abakkira babireeta bateekaho. Hati osoko okugamba nti Musinguzi, hati nuhura Musinguzi.